Aŋ jɔ̀ȧ family nyȧŋ nyiiŋ, sèè mìŋ ready wèè ka kȧ ɓɛ̀ bȧ, mìŋ fè fòlȧ ɗɔɔ gbee mìŋ doo ka, sèè mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ kɛ̀ kȧa ka, mìŋ kɔ̀ȧ ka nyiŋ zuumò, ɗɔɔbȧ ka nyɛ̀nɛ̀ŋ gɔ̀ɛ̀ɛ tìyèe ka hnȧŋ, ɗɔɔbȧ mìŋ jaȧ bȧ woum nyȧȧŋ, oldma, mìŋ manaŋ miŋ hnȧŋ yȧwium tìyèe seenè, wo hnȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ mio, wo hnȧŋ yàwuuŋ tìyèe seenè, bȧ niŋ yaàa mìŋ kɔ̀ȧa, mìŋ kaaìŋ nyunùim nyȧŋ diɛŋ, e kìlȧ mìŋ kɔ̀ȧ ɓieo ɗɔɔbȧ ka nyɛ̀nɛ̀ŋ gɔ̀ɛ̀ɛ̀ tiinȧŋ ɔ̀ɔ̀ gɔ̀ɛ̀ɛ̀ nɔɔnɔŋ ɔ̀ɔ̀ gɔ̀ɛ̀ɛ̀ nɔɔnɔŋ diè guùŋ mìŋ yaȧo, jawa kȧìŋ nɛ pɛɛ, wo faa miɔ̀ŋ wo jɔ̀ȧuŋ nɔɔ̀ŋ yaȧa mìŋ kɔ̀ȧ nɛ̀ɛ̀uŋ noo, ɗɔɔbȧ mìŋ kɔ̀ȧa ka nyɛ̀nɛ̀ŋ gɔ̀ɛ̀ɛ̀ nɔɔnɔŋ le tìyèe ɔ̀ɔ̀ gɔ̀ɛ̀ɛ̀ nɔɔnɔŋ le taai, kaa nyɛ̀nɛ̀ŋ, kɛɛ mìŋ nɔ̀ŋ hinie kȧle gbiŋ fòuŋ nɔ̀ŋ, ɗɔɔbȧ dene nɛ̀ŋje mɛ̀ ka hiȧŋ, e kìlȧ jɔ̀ȧjɔùŋ miɔ̀n kȧìŋ nɛ, wò yaȧ jawa mìŋ kɔ̀ȧ nɛ̀ɛ̀uŋ noo, mìŋ kɔ̀ȧ nɛ̀ɛ̀uŋ noo ɗɔɔbȧ wȧȧ, taìŋ nɛ jɛɛ̀jɛɛ̀ ngèè mìŋ kɔ̀ȧ mɛ̀iŋ wȧȧ mìŋ yaȧa, ɗɔɔbȧ ready woim nyȧȧŋ kaa ka, e kìlȧ nyunùim nyȧŋ yaȧ jawa, yè nyaŋ naŋ kpɛlɛ̀ŋ weèim mìŋ kɔ̀ȧ nɛ̀ɛ̀ŋ nyiŋ noo fòfoo, nyùnɔ̀ɔŋ gò kpɛɛ̀ŋ weèim fè fòòsì miȧŋ bi, miȧŋ yè nyaŋ naŋ kpɛɛ̀ŋ weèim, ȧŋ kuwa gòngo weèim, o, oldma mȧŋ kɛɛ̀, ȧȧ jaȧkpȧi mȧŋ kɛɛ̀ ɔ̀ɔ̀ hmɔŋ mȧŋ kɛɛ̀, aŋ yè nyiiŋ hiŋ maŋ kpɛɛ̀ŋ weè nyiŋ, kɛɛ sèè nyùnɔ̀ɔŋ gò kpɛɛ̀ŋ fè kȧ nɛ̀ɛ̀ùŋ noo, fè tùùyȧ nyùùŋ gbiŋ. Fòfoo anyùùŋ nyaŋ bȧ nyiŋ yaȧa ȧŋ kuwa nɛɛnɛŋ nyiŋ nɛ̀, anyunùim nyȧŋ yaȧ jawa, kuwa nɛɛnɛŋ, wo kpȧì miàaŋ sùȧè nȧȧŋ sùȧè kɛ̀ɛ̀, yȧwuuŋ tìyèe yaȧ sùȧè kɛ̀ɛ̀ mìŋ naŋ gɔugɔ̀ù kauŋ nìȧŋ, mìŋ nauŋ tùɔ̀ŋ gɔɔyɛ, yèè wò naŋ nyìmè gɔ̀ɔ̀yɛuŋ nɛ̀, yèè wò naŋ kɔ̀ naŋ ɓèmè ziì joo, kɛɛ sȧȧmɛlɛɛ̀ sùȧ kenȧaŋ yaȧ nyìnìè nɛɛuŋ nɛ̀, wo nyìmȧȧìm, mìŋ naŋ yèwè ɗùȧa sɔɔ̀ maŋ kɔ̀ nɛ̀ɛ̀uŋ noo, yèè wò naŋ tɔɔ̀ kɛ̀ wo nyimȧȧìm, yèè miȧŋ ɓɛɛ mauŋ tɔɔ̀ kɛ̀ miŋ nyimȧȧùŋ, mɛ̀iŋ doa bȧ wò naŋ kiȧ hnè nɛ̀ɛ̀ŋ mio, wȧȧŋ miŋ ka gbooì mìȧŋ fè kɔ̀ɔ̀yɛ̀ nȧnɛ̀ŋ, wò naŋ banè kuwa nɛɛnɛuŋ nɛ̀, kɛɛ miȧŋ kuwȧ nɛɛnɛŋ, weètii miȧŋ fè yɛi kȧmè nyùùŋ, fè kȧmè wùìya yɛi, mìŋ naŋ gè dayȧ e sɛ̀ e gòim kɛɛtɛ̀, mìŋ naŋ gè dayȧ e sɛ̀, tiŋ mìŋ woȧ nyùùŋ gbiŋ, mìŋ naŋ gè dayȧ sɛ̀ e gòim kɛɛtɛ̀, fòfoo niì sìa gbiŋ mìŋ yaȧ yɛ̀mɛ̀ sùȧ nɛ̀ŋjè nyaȧŋ mɛ̀ mìŋ yȧiŋ jiiye, e kìlȧ miŋ fè dènȧŋ è naȧŋ nìȧŋ dòȧ nɔɔnɔŋ le tìyèe dòȧ nɔɔnɔŋ le taai miŋ nyìmȧȧŋ diè ȧŋ dene dèè, kɛɛ kȧle fè dayȧ ɗɔɔ gbiŋ mìŋ yaȧ kpȧȧ dèè, aŋ jɔ̀ȧ wùìyaim nyȧŋ ready aŋ miŋ dènȧŋ aŋ miŋ tùàŋ, nȧȧŋ pɛɛ wo nanȧŋ miɔ̀ŋ yaȧ kȧmȧȧŋ fȧȧ wɛɛ̀ mìŋ yaȧ hinie kaa ka, mìŋ kɔ̀ȧ wo sìȧ maŋ dèè woim fè ɗɔɔbȧ mìŋ hiȧŋ mìŋ fè nyiìŋ, fòfoo wò naŋ dɛɛ̀ woim nìȧŋ, wo jɔ̀ȧjɔùŋ miɔ̀ŋ yaȧ jawa, sèè wò ready wo dènȧŋ maŋ dèè, wo dènȧŋ maŋ dèè weèim, miŋ nyimȧȧŋ doaiŋ nɛ̀, kȧle fè dayȧ, felaaȧ kȧìŋ nɛ wo nyimȧȧŋ weather mìŋ kpaa wo nyimȧȧŋ ɗeweɛ̀ mìŋ seelȧ maŋ ba kȧìŋ nɛ, jɔ̀ȧ felaa miɔ̀ŋ wo ɓèmè maŋ ba taiŋ nɛ kàiŋ nɛ wò naŋ kɔ̀ wò yaȧ hinie wò naŋ hìɛ̀ŋ maŋ ba kòò mȧŋ yȧìm sìwè kòò mìŋ sèèlè mìŋ kaìŋ nɛ, mìŋ naŋ gè dayȧ e sɛ̀ aŋ wùìyaim nyȧŋ kpuumȧìm, mùŋ mɔnɔŋ nɔŋ wùìyȧ mɔɔ̀ŋ wùìyȧ mɔɔ̀ŋ dònȧum mɔ̀nɔ̀ŋ.